Katie'e daja iin yaa nani mansanitas.

Kuvi ni kɨˈɨn ni Ñuu Pinotepa tyi ntu jini ni, eh, nute kaˈnu.

ntu jini ah tee kaa sa'a ya'a soma kuvi ni kutuva'a ni tee pianu

Ñuu ni taji daja tinana, axin tinana soo, axin trigu, axin avena daja.

Da ñɨvɨ kene ñuu ni tyi na iyo xuˈun, na iyo tiñu a saˈa daja.

Nuu ñuu ni iyo iin saa luli teku kue'e. Soma xini ti vi teku tuun.